Ny fomba fanadiovana varavarankely amin'ny fitaratra reny a, de mila manana anle fitaovana le fanadiovana fitaratra reny zany enao a, de lemanao amle misy fitifirana anazy iny a de tifirinao amin'iny le izy a de kosehanao amin'ny eponza de tifirinao amin'iny a de kosehanao amin'ny eponza madio tsara de aveo kobanina amin'ny rano tsotra fotsiny a de madio le varavarankely aveo.